So wanaa tawreɗaa janɗe julirɗe walla masiŋaaji njulirɗi kokowol, cukkaa e maggol, ndeen kaa njulaa. So wanaa ɗun fade ɗiiɗoo masiŋaaji ɗii warde. Nden kaa yimɓe pontiiji jogii kañun e martoŋaaji. <hesitation> Soo tuppa e kokowol ngol, hinnoo jonkaa ana tappa ana tappa faa nannga.